Ja ka Austraalia kultuuriga um sääne, et üts asi um noidõ valgidõ kolonistõ, Euruupast tulnuisi kolonistõ kultuur. Tuu um tävveste umaette asi. A päält tuu um sääl kümnide ja kümnide näide põlitsidõ rahvidõ kultuurõ, miä um hoobis tõõnõ asi, hoobis tõistsugunõ asi ja midä maq piä tähtsämbäs.